Abunere ni fua nguo idua uchafu au ushafu kabisa kwafua mumbo iteta saboni kwete yeshilafo mndo choose hata chovo chokora chao hukuli kipindi se chongo lila lazima usemi na sabandu kwa sabuni ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu